أنا عادةً أستيقظ الساعة ستة الصباح، وبعدها أبدأ يومي بالشاهي أو القهوة. أغلب الوجت أشتغل أو أقرأ <hesitation> وجت الغداء حوالي اثني عشر أو واحدة ، وأخذ لي قسط من الراحة بعده. العشاء يكون عادة بين سبعة و ثمانية بالليل. وبالنسبة للنوم، أروح أ النوم حوالي احدى عشر مساءً.